أنا حاسة إن الشعورين أسوأ من بعض يعني مفيش واحد فيهم أسوأ من التاني، لكن لو لازم أختار من الاتنين هختار <hesitation> جوازي أو فرحي عشان برضه الفرحة مبتبقاش فرحة غير لما نشاركها مع الناس وكدا أما الجنازة خلاص كل واحد ال <hesitation> الروح فارقت فخلاص.